بصراحة التحدث بكل اللغات الاجنبية بيكون افضل بالنسبة لي فراح اختار التحدث باللغات الاجنبية لانه بيساعدني اتعرف على ثقافات جديدة وابني علاقات مع ناس من جميع انحاء العالم وليس فقط من المملكة هذا بيفتح لي أبواب كثيرة وفرص كبيرة سواء في السفر او في العمل